मु मनत् हुकुब तु जेति ए मु मनलो एहे, तेति अ मु एतो एहे जे हुकुब रे बन्ध अरम्भनि सिन् दिये। हुकुब तु बन्ध अरम्भनि सिन् दिअ मु मनलो एहे। करन् हुकुब पसो ते होने बरो देओ बर। होने बरो, होने बरो एने बन्ग् ब स्छूल् बन्ध तके, हेतु कर्ने बोहोतोर् बन्ध तके, हेतु कर्ने बन्ध अरम्भनि सिन् दिअ। अरु देओ बर तु इनो बन्ध ए तके। हेतु कर्ने मु मनत् एतो एहे जे हुकुब तु बन्ध अरम्भनि सिन् दिये। जेति अ हुकुब एहे, तेति अ मन्तु भल् लगे जे ओ कैले। कैले होने बर बुलि, अरु पोरु खिले देओ बर बुलि। एन कर्ने तेति अ मनलो ए भब् अहे। हेतु कर्ने हुकुब तु, हुकुब ए जेति अ एहे, तेति अ मन्तु ओ कमन् हन्ति जेन् लगे, रेलक्स् होजे होप्त तु। होप्त तु हेक् होबो होस्ते हेनो क मनलो एहे।